mzin sdzaꞌlda ldoꞌná mzin, sdzeꞌbná lo mzin, sdzeꞌbná xwiyná mzin, porke wenda wenda xna lëd man, asdzaꞌlda ldoꞌná mzin. Kukarachna lëꞌkga sdzeꞌbná lo man di ibigná lo man porke ñan ñan xluꞌw lëd man, loxna sdzaꞌlda ldoꞌná man. Biꞌch lëꞌkga xkakga sdzaꞌlda ldoꞌná biꞌch, ngudz c̲h̲uꞌnn lo biꞌch zakná dzakná, sdzeꞌbná lo biꞌch abeces xlëꞌná xlëꞌná lo biꞌch xdednu c̲h̲ow biꞌch or xwiyná. <noise> dam lëꞌkga xkakga sdzeꞌbná sdzeꞌbná xwiyná dam, wenda c̲h̲uꞌnn lo man ngudz c̲h̲uꞌnn lo man, loxna gunu sdzaꞌlda ldoꞌná man, sdzaꞌlda ldoꞌná man sdzeꞌbná. <noise>